Oyi dia mu ɛse'e ba indiɛn na cururu bɛ'a vezetariɛn na don bewobe nɛ a vɛwa vane ba damu besosi cɛnu ma tete ubiɛn kafe ɲunu mu sin ba ma tete